כ'וואלט ארויסגענומען אלע פרוכט, אפגעוואשן, <hesitation> אראפגענומען די שאלאכץ פון די פרוכט וואס מען עסט נישט מיט א שאלאכץ, כ'וואלט צעשניטן אין קליינע קעסטעלעך אלע פרוכט און וואלט צוגעלייגט אדער ארענדזש-דזשוס אדער אביסל לעמאן-דזשוס אדער אביסל פון ביידע, און איך וואלט עס צוזאמגעמישט און אזוי געניצט